Yaani power tool power tool tunii berre ghudio wonn akha chumaa wonn akhii tools ithgurethen than dhub kashin wolbaaaa khaa won chuman dhiyethu wontan achit ghurthi maan achit ghurathi yenan hifadhatuma ishin dhib yethe boxum chacharekho harkhuman bathen msumaria spanner wonn akhanathan ithghureni jarr fundian